Ifa danglam toa veti indu na ka tsyan prakaswaya, kaswaya laikana maina saya, o ka danglam toa, fa maan laikaniin hu laikan chukatia nga nilawa. Tuna chuan chuhi, ka danglam toa, ka niin kan lian toa. Tan chunga responsability te pua tam le me niya, kan chunga kua te pua kaniin gulchul toa niya. Haba nchata ka lekha zir na ayan lekha zir tura, hun laiyan lekha zir hitu atchata tura, atchata kan kan zir tura niya. Nilawa lekha, kan nu le paa om lau chuan agina, ayin hitu tura niya, kan tana harasa bongdona niya. Haba ngin, hun layan lekha, atchata kan zir tura ni, nilawa lekha. Tuna, tuna, hun layan kan zir lau, santunan hitu ka ayin kan harasa dona. Tuna tuk na ayin kan du bongdona lau, atchata kan kan ta tuk lau na ayin na tuk tura niya. Haba ngin, tun lai, ka tsyan prakaya, maana ayin kam, ka niin mu lai ang tsyan ni toa lau. Damu lai mayitonya, haba ngin nipo, atchata kan kan zir tura, atchata kan kan na kan tuk tura ni.